Sj merenya akwanya ekedzi afe wc asaase kjse bi do a, ndzjmba enum a medze bckc nye nsu. Nsu yj adze a ohia ma nyimpadua na monnkotum akjtsena hc a moronnom nsu. Ctc do ebien yj edziban. Edziban so ho hia papaapa osiandj cwc dj midzidzi. Ebiasa yj ntar. Cwc dj mesesa moho. Mehyj atar a cyj fi a mobcworow na m'ahyj fofor. Anan so yj mo "phone". Medze botwitwa mfonyin a medze bjbaa abjkyerj sj mesan ba a. Buukuu so yj adze a obenya osiandj mebjkyerj ndzjmba pii wc do.